हमरे मानवजाति संसारके सर्वोत्कृट प्राणीमे अईती। कहिक कह्लेसे हमरे सक्कु चिज महशुस करे सिक्ति। सुख होईल, दुख होइल उस्तिही कर्के हँसि, खुशी यी सक्कु चिज हाम्रे महशुस करे सिक्ति। आउ यह्मा मह्ती एक्ठो आउर भावनात्मक हमर का हे कह्लेसे क्षमा कर्ना, माफ कर्ना। आउ हम्मर जीवन मे यी क्षमा, माफी एक्ठो महत्वपूर्ण भूमिका खिल्ता। हम्मर जीवन ओह्के सुखमय धरेक तहिन अथवा रखेक तहिन। कहिक कह्लेसे यदि हाम्रे कुईक् संगे रिस, रागमे होई कह्लेसे हाम्रे अप्निहीफेन दुखमे रह्बा। उस्तेकर्के हाम्रे ओह्के अगर माफ कार् दहब कह्लेसे हाम्रे अप्निहीफे, हमर मन् मे कुछु किसिमके चिन्ता नाई रिही। तभिमारे अगर हमके शान्तिके साथ अपन जीवन जिना हे कह्लेसे माफ करे जानेक पर्ता।